अगर मै एक हप्ताके तहिन फ्रान्स जाईत् हु घुमेक्तहिन कह्लेसे मै अपन चाह्ना लत्ता कपडा हुइगेल। उस्तिही कर्के प्लेन के टिकट बढियाती धर्ले हुँ की नाई उ फे कन्फर्म कर्ना तौके जाके जुत्ता हुइगेल ,आउ जाके थोर थोर खैना चिजफे अपन संगे लह्ले रह्मु। उस्तिही कर्के मोबाईल हुइगेल, आउ क्यामरा हुइगेल। क्यामरा कहिक लैजिमु कह्लेसे अपन नयाँ ठाउँ घुमे जाईत् हुँ, नयाँ सहर जाईत् हुँ तौ हुवाँ उ ठाउँके यादके तहिन विभिन्न किसिमके फोटो खीचाके यादगार पल बनैमु।